Piso cukur mane nako manfaat wutu oka mane wosi kulu bolo wosi wosi rapi karna nako utu ikia fufuraga bolo ikikipirini mane wosi cukur supaya nyawa jo lega lo kai ofi la nyawa uwa jo karasa jo lega nako kukumi bolo gogoka mane wosi rapi dika tergantung sokonoke wo nyaman sokomanege wo wo kia wo kulu sokomanege bolotosi.